No ma nakka pääle sis: Eesti, Läti, Leedu, Soomõ, Poola, Ungari, Suurbritannia, sääl seeh viil Sotimaa, Inglüsmaa, Iirimaa, Hiina, <hesitation> Jaapan, Korea, Põh'a-Korea, Lõunõ-Korea. <hesitation> Mis tah viil um, Austraalia, Vahtsõnõ-Meremaa, Argõntiina, Lõunõ-Afriga, Alseeriä, Egüptüs.